<hesitation> أكبر مشكلة <hesitation> من وجهة نظري اللي هي <hesitation> تواجه يعني كوكبنا <hesitation> نشوفها يعني إنها هي مشكلة التغير المناخي، و- <hesitation> يعني مشكلة كبيرة وتهدد الكوكب بصفة عامة، ولحلها <hesitation> ضروري إنه تتكاتف كافة الجهود، يعني من كل البلدان إنه باش يقللوا من أضرارها.